taan akan borbaad taan lila fed, taa woni muunyoa tanai taa dakaach sadi paangeni duum koraan jaliit guureni, akas suniin daabenii dumii, sagalen haraka bichaati woishin foonifaanen muk fa akan bir nenekeni won ak chuumaafa akasiin kalaangenie, suunt akan choleai